Pos naha nicuchi, a veces tepetzi, a veces, a veces cachi, <hesitation> pos naha ni nicuche tlinuras no nodescansarus ino queneh las, queneh las diez, queneh, queneh yeh yeh nictati ino ocsente, uxa quiemah nicactus, tlacamo oncah traboju, <hesitation> iepa, iepa nios nochu, pues queneh las, queneh las ocho, queneh, queneh las, las diez, yaneyah nochu ni, pos ni, nitlacenarus ni, yec hora si que ya nicuchitiu nochu, amo, amo tlen nicpia nitleayis. Tlin ayis pos, ni nicuchitiu nochu pero, pues nicuchi queneh las diez au, queneh las, nitlachia queneh las seis de la mañana, iyaneh yaneyus neh nicbicas nocamello, para, para nic nitla nitrabajorus ompa pa nocamello, que niempezaroua como las seis, ou ocsapa niualas como las diez de la mañana pani paniechmaca nosouau ma, matitlalmurzarusco, u ocsapa neyus, nic nicmacas ino traboju, pero cachi manicochi amo, ino amo, quiemah tipetzi, <hesitation> pue diferentes nicuchi a veces tepetzi a veces ocachi, pero por lo regular queh a las. Ino nicuchi queneh las diez o nitlachia queneh las seis de la mañana.